غادي نحاول نخرجو من الجو ديال الخدمة نحاول نفكرو فشي حاجة كضحك او نقدر كاع نقتارح عليه نمشيو نشربو شي قهيوة ناخدو شي استراحة نقولو حتى شي حاجة مكدوم او تا شي واحد مهاني تا شي واحد مراسو هاني ضروري خصو يخدم ويكمل